சாப்ஸ்டிக்ஸின் நன்மைகள். துல்லியம் மற்றும் கட்டுப்பாடு அரிசி தானியங்கள் அல்லது சிறிய காய்கறிகள் போன்ற சிறிய உணவுத் துண்டுகளை எடுக்கும்போது சாப்ஸ்டிக்ஸ் அதிக கட்டுப்பாடு மற்றும் துல்லியத்தை அனுமதிக்கின்றன. பகுதி கட்டுப்பாடு அவை இயற்கையாகவே சிறிய கடி மற்றும் மெதுவாக சாப்பிடுவதை ஊக்குவிக்கின்றன, இது செரிமானம் மற்றும் பகுதி கட்டுப்பாட்டிற்கு உதவும். கலாச்சார பாரம்பரியம் பல கலாச்சாரங்களுக்கு, சாப்ஸ்டிக்ஸ் பயன்படுத்துவது பாரம்பரியம் மற்றும் உணவு அனுபவத்தின் ஒரு முக்கிய பகுதியாகும். பன்முகத்தன்மை சாப்ஸ்டிக்ஸ் கிளறவும், எடுக்கவும் மற்றும் மென்மையான உணவுகளை வெட்டவும் சிறந்தது நூடுல்ஸ் அல்லது மீன் போன்றவை.